Nuska wuku o pemili jadi kami gerai raina ma wilit wi tunumu rai anam pulu wo matas tii si wo rumempa biliten jadi nang satu minggu make tedu mange ma belanja menang bena abis ange ma belanja non ca ma pemilik tumeles alat alat kongfeksi benang satu lusin kapa spulu lusin kapa na busa busa nai pa siwon nanu pengawas bia nenge wo roko roko alas pama teks kapa napa tu jadi saka mi dua ma undol tempo tii sasa tumiwu ti paling kurang na mekase na mekadua nange kuman ma wadi wadi kaya rumampe ca wia ruma makang jadi sama ondol tempo tii ya kira kira sa satu minggu tii na paling tinggi sako mange ma blanja nan akat tiga ampa ratus ribu akat lima ratus sapa kane nangi dua paling tinggi saratus ribu